<hesitation> ciumu ladde, ƴoolo, toɓo wala majere. Ɗee kaa fuu yo kulle mawɗe non neɗɗo waawi hiisaade banngal muuɗun. <hesitation> ɗum woni jooni ka ko nayii ngol laamndol, eyyo.